Zaho sy mampiasa ordinateur an, fa ery zanako hitako miasa amnio de in-telo isanandro izy an isan-kerignandro mandefa mail, de amin'ny mail manokagna ananjy an de indray mande isan-kerignandro.